المفروض يكون في توازن ما بين الاتنين بشكل ما ، لإن النمو الاقتصادي مهم جدا ومهم للبلد ومهم للأفراد اللي عايشين في البلد ، بس كمان الحفاظ على البيئة حيوي لإن انت هتعمل نمو اقتصادي لكن انت عايش في بيئة غير صحية وغير ملائمة ف انت مستفدتش حاجة ، فلازم تعيش بشكل صحي و و تسيب كوكب نضيف ويبقى عندك نمو اقصادي والاتنين تعمل فيهم توازن